Mu majah ommaq üteh kotussõh põrmanduliistuq kõikaig väega imeliguq olnuq. Ja ütspäiv ma otsusti, et ma võta naaq ärq ja kae, miä sääl om. Ja ku ma tuud tei, löüdse ma üte salaaia, koh oll' lämmi ja lilli kasusi umbõlõ pall'o.